Ny karazana fiara fantatro indray an, dia Peugeot, Renault, Citroen, <hesitation> Hyundai, Kia, <hesitation> inona koa? Ford, Mercedes, <hesitation> Lamborghini.